أنا دايما بميل لأي زمن فيه الراحة النفسية ف أنا حاسه انا ف الفترة دي ، أنا حاسه براحة نفسية وراحة البال والناس اللي حواليا كلهم اللي بحبهمموجودين فعشان كده بفضل اني اوقف الزمن ومفضلش ابدا اني ارجع بالزمن لورا ، ف الزمن اللي انا عايشاه بشكل ده كويس